Si fussi un pilotu di aeriu ca sta vulannu ntra na timpesta, pi fari stari tranquilli e nun fari scantari a tutti li pirsuni ca stannu vulannu cu mia, ci dicissi ca l’aeriu è sicuru e ca è normali si s'arrimina tantu, pirchì è lu ventu ca l’annaca. Ci dicissi ca spissu haju vulatu nni li timpesti e quinni sugnu pràticu e pi finiri ci dicissi ca l’aeri sunnu fatti macari pi resìstiri a li timpesti.